Ye lapicero <noise> á lo na ndɨ'ɨso lo lakakaso, xi lujua tɨjnɨ nka nuu ye lo na kajlaso i'ii naá, xi livi lakakaso jnu na nka kuu ɨ́ɨ́n ye nandɨ'ɨso te lujua ni jnɨso te ni lakakaso, a na nka ye ni kaxijnu'ui te lujua ni jnɨso ni lakakaso nuu tutu naá, lujua livi ɨ́ɨ́n na nka jniño lo na kajlaso naá, taka tarea nka ye la'a á, te lujua nandɨ'ɨ ta ye la'a á xikuela á, lo kune'ei livi lapicero naá jɨ'ɨ xikuela naá, te taka lo nandɨ'ɨ, taka ní orre xi lo lakakai ta ye lo lakua'ai naá, te lujua nandɨ'ɨi ye kue kuui la'a jne'nu, la'a luxi te lujua nandɨ'ɨi, na a so lo kuuso ñayivi ñe'nu te nandɨ'ɨso lo lakakaso ɨ́ɨ́n na nka lo ni na kaxijnu'ui naá, ye kú nana-iniso te lakakaso, lujua a ɨ́ɨ́n na nka lo livi na ndɨ'ɨso na te lujua ye na lo wa'a nkai lo na kune'eso jononó xi na nka na livi lo nandɨ'ɨso ye tekuso a na nka ɨ́ɨ́n ye kú nana-iniso te lujua lakaso.